नंबर दो रो मतलब संतुलन, साझेदारी अने द्वैत सै जोड़ा जावे। ई संख्या सहयोग, मेलजोल अने रिश्ते रो प्रतीक होवे। प्रकृति में भी दो रो महत्व होवे, जैंसे दिन-रात, सूरज-चांद, स्त्री-पुरुष। गणित में दो पहली सम संख्या होवे, अने जोड़ी रो दर्शावै। कई सांस्कृतिक अने धार्मिक मान्यतावां में ई संख्या सामंजस्य अने शांति रो संकेत देवै। खेलां में भी टीमवर्क खातर दो संख्या घणी महत्वपूर्ण होवे।